<hesitation> أنا لو انعرض عليا إني نتقدم بالزمن ولا نرجع للخلف، <hesitation> كنت حختار إني نرجع بالزمن حتى مئتين سنة للخلف باش نتعلم تجارب الناس، في هاذاك الوقت <hesitation> ونشوف كيف تطورنا والماضي أكيد حيعطيني دروس كبيرة عن الحياة.